<noise> neꞌg lën giedz ndaldoꞌ lo mginn yuzë diꞌt nak lën giedz, lëꞌná izët belë lë man c̲h̲uꞌnnbeyná gana yuga man xwiyná sinda guꞌn naku, nandaná be lëzë man noꞌnda xwiyná man. Man nanná nak mginn bur, mginn gian, mginn chiꞌk, mginn udze, mginn yeꞌts, mginn yaꞌs, <hesitation> mginn xpits. Gana yuga msiy, ngolc̲h̲eg, dam, gars, gana yu lad giy, mginn giꞌb, mto, mtsuꞌ gana ndaldoꞌc̲h̲a lo man yu lën xkiedznu, sinda yu man nandná be lë gana yuga or slelëdzdaná lë gana bitser yuga man i nup zëxda gwiyná lal mbaꞌnná lo tipta ndaldoꞌ lo man xc̲h̲oꞌbnis yu dele bata idib dën gana yuga man yu lën giedz gana lëꞌkga yuzë palom gana x̱ig, man knu xkëꞌzë c̲h̲edz xneꞌ minn or lëꞌ gia mer guslo.